One of the stressful things I would experience in a workplace one of my jobs years ago was how people speak to each other. You know the stress that people would feel because they had this fear of like a boss coming towards them or people in a different position- they would just crumble and that- I would be stressed for these young people so I would go and challenge them. I'd think it was unnecessary. I thought don't treat somebody how you don't like treated yourself. So thankfully I did always have that courage in places of work where I just thought no- nobody's treating somebody like that- I could not tolerate it so- but it was stressful because you were taking risks as well.

Oh- my- I love my- I love my wee Jackson. That was my wee French papillon, my wee dog. But he- he passed away two years ago but, do you know, he’s- he was just so protective towards me. He also- ‘cause I was always- if I was at work or I was buzzing aboot- I would sit doon at night and he would make sure he pounced on me to get me, thinking “Oh that’s me, I’ve got her noo”. Anyway, one of my daughters would say “you’d think you bored him” as if he was my child – he was just lovable. But anyway, he passed away. So, my pets are my grandcats and my granddog. I’ve got a wee dog that, um, one of my daughters have got and I’ve got two cats two other daughters have got. And I’ve grown to love the cats. I’m no a cat person but I’ve grown to love them and my other wee dog.

One of my f- favourite teachers was in primary school. She was so cool. She’d take no nonsense right but I loved her ‘cause she had a motorbike. She would c-come to school every day in her motorbike and I loved- she was just a pure rock star but she was elderly but I had this- I’m no- I’m- this sounds like ageism here <laughs> but ‘cause you’re young you think somebody in their forties is really old or fifty so you’re young and you think oh my god she is so cool but she was great. She was good at encouraging you. I always remember that but she would- I- I would look up to that teacher. She was so good.

My next day off to be polite I’d do sweet F all. Because I’m always busy busy but anyway, it’s nice when you’ve got a wee day off just to know that you can get oot of that routine. It’s good being in a routine but to get oot of a routine is actually quite good, you know, just to go with the flow, take it easy and just chill.

For further advancement for technology for me personally I think it’d be great to have all accessibility for disabilities because I think they’re restricted in some areas which- there is been a bit of a change but there’s a lot more to change for them. Because it’s a bit unfair, you know, especially for going to university and different uh places where there’s not got that same eh support that really should be in place for them.

I have a strict budget with my family ‘cause I think it’s good to appreciate what you’ve got and no go over the top and buy things that’s unnecessary. So to budget what you’ve got and be wise with your money and be, you know, sensible enough to know. What’s the point of buying things when- just for the sake of it, because, you know, there’s people got nothing in this world. So I have always had that kind of a budget of just live within your means.

One of my biggest fears for the future would be social media – the effect it’s got on young kids ‘cause I’ve got my two young grandsons and I just feel you’ve got to be on top of it constantly because there’s so much. It’s like having a predator in the home sometimes. It’s got its advantages but it’s also quite dangerous for young people that’ve got access to a lot of danger on, you know, social media, that can have an effect. The way they can take things personal with maybe being the bullying side, so that’s one of my biggest fears for, you know, the- the younger generation for the future.

My favourite subject in school was PE physical education because I loved netball, I loved anything to do with activity, running ‘cause I was quite competitive. I also loved playing football with the boys which, you know, it’s- wasn’t the same as it is nooadays- the same support that young girls get for the football. So PE would- I would say was one of my favourite subjects.

I think there’s a lot of damage being done on the internet in the past um years to the world and, you know, false information’s been given and people have taken it literally. They’ve not went really to the source. They just take it as face value because- and it’s quick access to get this information and it’s ruined a lot of people’s lives and reputations. Um and I think that is the sadness of how quick people can get that access.